जापान मुझ कासी जापानिक चार के सेट मुझा कोई उपहार ना पढ़ना देना काइकी तेइके चार शब्द मौतिक बोलो। और जापान मुझ भी तिनका अपना नाच गाना ह।